<noise> cara oma usi nanga utu menege <noise> yang pertama usi wa nonu osi wa make oka ma usi kaje nanga saeke wa usi supaya nanga saeke nege irapi <noise> itaiti iboloto. <noise>